Vava <hesitation> ôhatra a ravitoto, raha mihinagna ravitoto anà tsy miborosy nify mety maimbo vava ôhatra na mihinagna hena koa anà tsy miborosy nify avy ake mandry akao tsy misikotry nify, zany.